Bez stakkachi kzedawgan saka gratip ka de comida como diferente ninaꞌ le platiy kosia ranaꞌ este sien kosia kon saꞌa diferente replatiyo parkacha gako gakə kakꞌsakeꞌ, techi gone gan akan ziꞌ por ejemplo tu kald siknale to komid kogrorolə o este gallt konsgaraken kwgak kwerate shirakwꞌ yenteshteni para akwe byendad ransakeꞌn de par después goni gak kon gonzakan parshi kos gakjan tesike kachigon us te gonian preparar para gachow este, gaw diate shekediente techigone gan gakra bara kosadə komid ganirior skanetioꞌ gall tore shile en este wennan diferente naꞌ nete chisknato amarill', techiga kwashin chi kos dii nen gush narakə shtan shmedidi shi tanti de derte ingredient teni shtanilon.